Kua tabla de planchar jaeko yande rembimbonde reta imboplancha vaera je, kua ko jokuaraeño ou, opaete tembimbondereta peguara ikavi, kuimbae jare kuñareta imbae peguara